<noise> Ra minga à bazary zao zaho de, telo akeo raha vidiko refa mierina avy akany zaho <hesitation> menaka, menaka zao roy tavoangy akekeo, de savony a, savony a dimy akeo izy de lafarina ray kilao.